ଦୁଖା ବିନା ପ୍ରପ୍ରୁତି ଖୁଶୀ ଲଭ୍ଯା କୀ। ଉତ୍ତର, ପ୍ରପ୍ରୁତି ଖୁଶୀ ଅଧିକା ତମ୍ମା ମାନଵୀ କା ଅନୁଭୂତି ଜାହା ଵିରୋଧାଵାସ ସଂଗୋର୍ଶା ଔ ଅନୁଭାଵ ସହିତା ଜୋରିତା। ତେଲୋଂ ଦୁଖା ବିନା ପ୍ରପ୍ରୁତି ଖୁଶୀ ଆଵଶ୍ଯ ଅସଂଭଵା ନୁହେଂ। କିଂଟୂ ଏହୀ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକା ଗଭିରା ଏବଂ ଅନୁପରିତା ହୁଈ।